Karaza taranzam-pampianarany koa: ao gne malagasy, da gne fransay, gny anglisy, gne matematiky, fiziky, gne siansy, misy avao koa gne histo-geo, gne filôzofia, gne chose a physique reny avao koa zany.